كنعتقد انه من المهم دراسة الاقتصاد والمالية لحقاش الاقتصاد كيخلينا نعرفو شنا هما الهفوات اللي كاينين عندنا في البلاد وفي المجتمع او كيخبينا نحسنو من الوضعية المالية ديال البلاد